شوف تجيب الدلة مالكهوة والكوب مالكهوة الفنجان تحط بيه ماي وبعدين تحطه بال يعني قياس الماي تحطه بالدلة وتجيب خاشوكة كوب مالكهوة تخليها وياهاتخلطهم تحطها عالنار بس لازم تظل واكف يمه بس تشوف شوية نطت زيت شوية صعد ال بعد كامت تغلي طفيها